To niyo goji a ti waraa ɗiyo waani ba niyo goji ti wannai pirennee kan mina yee lallai kan shubetin kpang kaan nan peen ponun ta ɗiyoni ye ta ɗikru ta pen yeddee kan ɗiyeju then koo wanna ɗiko tei ta waraa ɗiyoni in ɗik minan kpang kuut minan kpang longkunee ɗonge ƙoo tong ka me ta waraa varu in gassho peen ta mina tere a ti ya ɗiyooi waanim ti kunt mina goji ba uu ɗiyo ye ti ya ti mina goji maa geeƙa yeddee ƙan kpang ta ƙebe ta minai to teere pinnee memme ta warani to pomun kɛ ta ɗikru waanim sai ma ɗiyoo ma sharaa ƙoɗɗi man pen ta kebe shaai leƙa kaa a leuƙo maa, maa leƙaƙo to iyayei pa? Ta ma fowoni <hesitation> kunga ta shunee ko a ƙumun kaan nan ma iyayei pa ma yuwojui ka yaa to ɗing ma ta gee yeddee kan kpang diyooi kafin nan man waraa li gun <hesitation> wa raa leuƙuno yee man waraa yiu shaai ti mina ɗiyoo idan maƙo maa yu wenen terem to woni koddi ta waru Ti shakki ɗiyoma kon kon ta warka illiru kaan nan ma ta waraa nesshani aa nee ne ɗiƙoƙo maa a kan lewannom to kɛ weyama lo yuwaro yuwarei kelmo to tun termen kɛ shar koɗɗi kɛn pen tei ba kɛn pen yeddee kan ma iyayei ba kan yeddee kan ilitju to amma maƙo maa sharaa ƙoɗɗi man shar koɗɗi ti yeddee ma ta gaanon ma ta ma ta penon po ƙebe shaai to ko ma wannai ɗiyooi, diyooi ta ya kpang diyoo knut minai ta ya kpang kuma bino ti tali ta ta pen yeddee ta waraa diyon ti mina ma yeddee ma ta yiwin shunii manaƙo to yooroi an an yeddee ye mammaa yuwa binau yee ma wanna ye ma gbarumro ye mamolon mamolonno mannaro ye mee diin ti pirinee ɗini to pomun tere ta yooroi pomun ye ta ta ta adkuun mee ɗii ti po terei kan ta yooro an yiu minai kpang ɗing ta yooro dalilinee ɓoi kuut minai ta yiu shoroi toom ta yiu shooroi toom har ma yamma ma aƙan <hesitation> ƙoƙo paruro shiɓo to peen keben kpang yenni ye geeƙa yennii ye ɗinƙnon tei waru wa deeju tere to ta paruro peen shiɓo terei peen shiɓo terei Memme maa weena bi peen teere to tere piree ta gasshon peen kaan nan ma wannai gassho peen peenin kpangi ti watto ti bi shaai har koɗɗine <hesitation> gokmina ta ɗikin tok ɗok to ta geeyanno ɗing mako ma ta waraa gassho ɗiyoo yee pomun ye ƙɛ ta ɗikoni to a ti ɗikru waanim maƙo maa ɗinkno waani to kuut mina ta yoorom ma ta kuman wakjo shaai peep kaannan ka ga yanju kɛ meya to vini pirennee <hesitation> da ya kamata kɛn kɛ yuwaan kɛ kɛ kɛ yuwaa ɗiyon kpang kɛn gee yeddee kan ɗiyo pomuni ko kuma kuut mina ma fowoni in ma maa ma fowoni mo ma yeddee kan kuut mina me an sheeni toki dok wee yinna daga me an sheei we waraa war ma fowoni ɗuma kuut minajui ka yaa? Kuut minai kpangaa ma kpang to tere mina ye ka ta warin ta ɗiyoo ma kpangum to ma iyayeƙo kuma ko ma towongo ta teuƙo a kan cea a'a tei mina ye po ri taim wejo waranii to maƙo ma sharaa ƙa ɓang kumo paa to we ye wanna yinna bigo ma towongo to faɗɗo kiraju ta tewani yaa aaa to bo min faddaƙo foƙi min yaƙo wejo ri ta mina terei ken koona ken rina to yanju sheronti foƙi ƙɛ doƙƙo aɗo kiramu ta we terem to idan maƙo maa yiƙa fokma ma fowongo wee yinna dagaa ma sheenƙo yenni ari ta mina shaai wani wani longku ɗiyoo ba don diyoo diyoi ween kpang diyo pa ma ta diyoni longku. <hesitation> man gini pirennee ma ɗiin kaa men ɗiyo, diyo ba wai shan sha sha kajuwa ba babu mara mara diyoni po ɗing har koɗɗi ye muro ta waraa sharinman to so ɗiyo a ti yai waanim sai ƙɛ sharaa koddi a ti yai po shaklo palau ko po shaklo tat ko po tere ba uu sai ma saraa koddi man maaro shaai mammaa maaraa shaai to man waraa li gun <hesitation> waraa leu leu waraa yiu shaai ti muna ɗok to ti ku peen paaro te kumai yee ti kuut mina goji ka paaro ɗiyoo ween kpang ɗing sosai a ti li guni waanim sai yeddee yuwan ten in kumi ti pirinnee iyayeno menyi kan iyayeno mee in waru wa ɗiino ma laƙo te wannaa yaji yaji leka laano to min yinnai bi longkunee ma ka keben ƙpang to min wannai gassho pen to iyaye la pomuni ta tewani u kpang min kunga to in teu wee poo po yooro to ma iyayeƙo ta warani in yuyyo te yooro longku ye waraa yiru in yooro mannaƙo to ta ku mere goji ɗing foki ɗok ka paaro diyo <hesitation> ka wee ta yooro longkunee kafin man waraa ya ɗiyooi to sai mamma ɗiyo kpang. To diyoon kpang kpangi longkunee mamma geeƙa ma ta waraa per pewe ko a gokmina gojim to goji tiya ɗiyo ɗiyo waanim ati per gokmina waanim manni piri ba ta warani ta mina tamna we yuwa longku yee pomun ye ƙe po ɗikoni, pomun ye kɛ po ɗikonii ti shari koɗɗi shar koɗɗi kuma ma ti maannai shaai, maaro shaai kuma ma to pen shaai le yeddee maa ma sheenii ma iyayei ƙan ƙɛ po ƙuko tei ma ti maaroƙo ƙɛ ma kɛn ti maaro tei iyayero ti maaro me an iyayeko, iyayen ti maaro iyaye la pomuni to dama ɗiyel lewan la pomuni ma lekako dwei kaarnan la shiji ma leƙa la pomun wilaro to ka we po yaani ta shar koɗɗi longkunee man pen yeddee kan shaai a ti wei ta laƙat ba ko kpang aɗo ba ko kpang show lanna ba vu ɗiyo yeƙa ƙoƙaro ti po tere leƙa rei longkunee komin pomuni ka yaa lekaro man pen shaai kan kpang ta keɓe ta tei? Ma merere ka yaa diyorei ka yaa pomun terei anshuranaa. Ti ya don yaɗɗee maa wanna ta ɗik mina kaanan kuma pomun tere waƙo ma wanna ɗikno ma ta waraa ɗik mina yee gokmina gojin pammo dwee ko me ta minama in pammo dwee maƙo maa ɗikno an ɗaklan kɛ ta waraa taani shilibi maƙo ma an ɗaklan kuma pomunƙi ta taani shilibi to mata parruro shiɓo me an ɗaklan shi ya sa sai kɛ yuwa bincike sosai maƙo maa yuwa bincike kafin kɛn waraa ɗikru moo ma ta ɗiyoni ka shaai ɗiyoo a ti ya waanim to idan ɗiyoo ma ti ya waanim to leƙaro kɛn shar koɗɗi longkunee kɛ ta sharui ween kpang domin ɗiyooi ween kpang yamma teƙa a kan ɗiyoo shi yuwaa ti shakki niyo palau shwiji kan pomun kuma ween kpang, kumaa yamman twei akan <hesitation> mamma diƙo ma taa mata waraa li gun yeddee po ɗiyo longkunee man paruro shiɓo ye po rayo gokmina ye ma ɗiini ti tai to tere tewano yamma woni koɗɗi <hesitation> ta yooro longkunee <hesitation> tomuni probably yooron <hesitation> pomun ƙolo to tere ya we yamma amma ɗing ɗing we ɗiyoo kap ti ya ɗiyooi longkunee in ween gokminan sha toom dan ka paari Po riye ye ti ya ye yamma ma shoƙan kpangni kwi to ma ta riyeni, riyeni ye mata riyeni ye longkunee gokmina gojin in rino to kuunee ma fowon kama ma shee kopyoyu to yuwaro longkunee ma ma shiɓoi ma ta we me ta waraan sheɗɗo po ma me koppoju ta me an sheema ye kama me an gaƙa yenni kama me an fowonmu kama yenni to a ti ya ɗiyooi waanim to shibonoi ya wendei ati shar paaro tere in yuun shuran ta shunii ba to longkunee ma ta yooroi ween kpang to ween kpang no tere longkunee man man gee wee ta waraa sherani ƙuɓuk goji in sha toom kuut minai in sha toom ƙu mina gojin reeno to yanzu shiɓomu kama ye wendei paaro ɗiyoo yuwaro manni wei ti sharri waani shalii sheeju waani to kpang man maaro shaai kpang man, man pen peen niyo kɛ ta waraa ɗiyoni kan kan tei da yake ɗiyooi paaro yamma teƙa ma ta diyoni ta wilan shkloma ti ƙu ɓuƙ foƙiɗok to a yooro kaa pelle ma ta ɓwaaro shaai ko kuma wendei mam ma wanna man kuman wakjo shaai ba ma ta diyoni longkunee man ɗik ƙuma ɗik gok gokminai man ɗik ɓuk ye ma ɗiin ti tai ka pellee lokal gommen ye kama diin ye. Ko <hesitation> gokminanee ma ɗiin ti tai kaa gombe state ye ta sha toom kan nigeria po kuuro ta sha toom, to amma longkunee mamma yu ɗiyom ma nigeria ta riyene ka yaa? Goji ta riyeni ka yaa? Lokal gommen ta riyeni ka yaa? State ta riyeni ka yaa? To wee ta yooro ka sha toom sosai ti paaro ɗiyoo, da yake ɗiyoo, ɗiyoo po kuuro yeene yamma, yamma ma yiyaaƙo ke ta ya ɗiyoo ka yaani idan kuma yamma maa yeƙom diyooi ta yoorom longkunee yamma goya guni taɓɓatan cewa diyooi diyooi ween kpang ka we sha toom ti shakki mee shii yuwa ta shii to a kan ne ne ne ti ku ya yee maƙo ma ta ri diyoo najoƙo tidang kafin nan ken waraa ya ɗiyoo.